Atirgul, lolagul, yasemin, nargis, binafsha, chinnigul, binafsha lola, kamomilla, qoraguz, marigold, orxideya, xrizantema, gardeniya, iris, gilamli gullar, lavanda, dafna, chamanzor gullari, pushti kameliyalar.